To yiɗi jamdi limse, se a sudda daago ko sallaya ko gudel katifa haa lesdi, se a sankita gudel may haa lesde. To a yiidi bo se a waada guudel may haa ɗou teburi se a hauta jamdi boddi may be kura. Ta hauti jamdi boddi may be-be wooli se a waada jamdi boddi may haa ɗou limse se a fudda jamdi.